Mba ahafahantegna mandanjalanja ny adi-tsay ampiasana any zany e, da ilay ny maka fotoa tsy tapaky mba hialam-boly, lafa vita amin'izay zay da mandamina ny mandamina ny asa sady matraky loharanom-pahameha amin'ny asa izay hatao iny, manao tekinika fialan-tsasatsy toy ny meditasiona na fanazara-tena amin'ny fivezivezea.